Dza yɛbɛhyehyɛ yi yɛ gyaadze egua. Yebedzi nkan yetwitwa hɛn ntaabow dɛ mbrɛ yɛpɛ. Afei bea a wͻtsena no na yebedzi nkan yɛdze ato hͻ na yɛdze egua no n'anan no esi do nkorkor. Kor biara a yɛdze besi dzo no, yɛde prɛgow bͻbͻ mu ma oegyina. Afei yɛdze ndua no nkorkor bosusuo anan no mu abͻ anan ebien biara afam ho ma egyina dɛ kor pɛpɛɛpɛr ama egua no etum egyina.